Va panaa' laa la nawii' kurik va pan ak'achariik eeh pues nawi' alegre bien wila mood wila qa'sa re' qah rib'an hoj como wunaq re' kee hoj pues qah ch'umik qah man qa'ta wach quxpach taqee' wila pach naa qa'nam k'aa ruu' propio qafamilia tonces han nwila' ke pues k'aa wila onteera vida va pero reh hat nawii' kurik pues najaam naa chapam ak'achariik pues je'laa' q'uun nawaja q'uun nab'anam qa'sa taqee' awah laa la tiempo ojonaq janaj pues laloo' chipaam la qak'achariik loo' pues man re'ta hoj eterno va laloo' hoj wilkooj re' je' naqaq'ar hoj onteera va wach janaj sa tiempo qawi' y la tiempo re' pues ro'na man incluso ro'na na nari'man akortaar riib' porque ya ro'na xtipana cincuenta wach talvez wach hasta sesenta napana antes la wunaq taqee' ki' pana naq cien ciento diez ciento veinte haab' kik'achariik ro'na wacha je' cincuenta sesenta si mucho reh hoj wilkooj laloo' Y naa tii cha qab'anam k'aa kuu' la winaq taqee' man re'ta rikoor va toonses la qak'achariik han pues han niforma de pensar ke re' nak'amam ka kurik nawaja re'ee naa kiroo nawii' ruu' la winaq taqee' kiroo nawii' ruu' la awuxpach taqee' kiroo nawii' ruu' la onteera la winaq taqee' y entonces pues are' wii' nawilam hat na naa sinaraqam lo ke es nawii' kurik pan ak'achariik han niwila' ke si wila mood la janaj qa'sa ke tiene ke nawilam re' janaj mismo tiene ke nrii nrilam rik'achariik je'tii naniq'aram reh nawii' pues principalmente kurik nawii' ruu' awuchpach taqeee' awes achaaq' awanaab' atiiya taqee' onteera awach después nawii' kurik ruu' la tinimit o ruu' la winaq taqee' ke hoj wilkooj yahwur va apaarta la winaq taqee' la wilkee' fuera pues wila ar mood naa nawila' y kurik nawii' wi mana b'anam je're' pues tah kaach reh hat naa nakansaam awiib' awatalab' hat y tah nawii' kurik kino hat na Tah tanaqa pero si wila mood naraqam lo ke es mawii' kurik pero reh reh janaj mismo depende qa'sa mood nab'anam y qa'sa mood nawaja y reh nawii' kurik chipaam la ak'al loo'